Mobɔhwehwɛ me paanoo na afei mapɛ me "sardine" na ndzɛmba ahorow - akɛdze ahorow yɛdze bɛka ho ayɛ ne nyinaa. Menya wie a na medze akɛdze n' abobɔ mu na medze ahyɛ paanoo- nom- no mu kama na ɔaso dzi ahen.